Tjsekia xranch'i taxin nch'o ndithu thukjina ko xranch'i dithu sugua nixi eni th'ina xruxina sugua xruxina na ki xrixina thigarinthu tha thi chujni chujni tsanga na ntha ka thune na nch'on tachri'i tukin unchru tachri sugua nixin tathjega ni tha thu sua guanixin ncha nche nunthe thuaxixina tha thi nchin nchintin kuna nche xruxina nchexuxina anthu nchexruxina ncha ga daka the ni ko jinni nchan nchi nchin na ndithu tangia thuni exa taxina nditunki se chujni tan'a na the nchasen ke jee thada a xana xa tuniaxa uraxunixi xi thangui ni kuana chua ji jina ji chentha ji'i tha dithjaa nja chua na thi tha nano nuxraa thune thena the sa jana ji nchu yasa na thi thangi thikona nch'o taxi tusugua na jo nch'o thaxi thithu thukin.